Pues ñuꞌnéé gini ñu nee dɨvɨ tiꞌin ña já vi láa ján vi kɨtɨ kātɨꞌvɨ itá ján vi kɨtɨ dɨv nákꞌan ña kɨtɨ tiꞌin ñá a kɨtɨ kācéji xúꞌūn ján vi kɨkɨtɨ iō kúꞌū n ne kɨtɨ nákaꞌan ñadɨvɨ xeꞌē kuéꞌe vi kɨtɨ dɨvɨ ñaꞌna ni skutɨn tɨ ɨɨn sku ɨkɨtɨ̄ nláa naꞌnu ján kɨtɨ nákaꞌan ñadɨvɨ kūkúū ján vi kɨtɨ tsi ngá xini u vi si dāva tɨ nñáꞌa ngáxini ú kɨtɨ tsi ngachiín xini ñu.